Ia, kolontsain̈y ndrô Nôrivizienina àby io ten̈a ny areky misy fifandraisana be in̈y aminy resaka natiora in̈y zen̈y. Avô amizay <hesitation> misy lafety <hesitation> nino zin̈y fivolan̈ana in̈y? <hesitation> Nazahoan-drô fahaleovan-ten̈a zen̈y isaka taôn̈o aminy fanjava ny may fa tsy aiko tsara ino andra ino zo. Avô resaka tsinjaka n ndreky lamozika koa mampalaza kolontsain̈y ndrô.